Ewa aminay aty misy tsapala zay hainao tsapala io kôfa zay antrano zay mampiasa raha io, io misy kiranile zay ein! _x000D_ Kranile io zany kôfa itanao misy ombinay nangalarin'ny tsy manjary reo, dahalo tsy manjary zany sôde tsy hainao e! _x000D_ Ireny mampiasa kiranike kiranile na manitsaka vato tsy henonao aby anao nanitsaka vato raha io, kiasy de mai- maivamaivana zay zaka io; de misy koa izy io, zay zany, efa hainao zahay na de kara zany, zahay mandeha mivavaka zay, zay mitondra mocassin zay kôfa mandeha mivavaka e!